o va Ezipte tun pla-ra curulu mibinni ho pla yɛ nɛ ɓa wero ho ful ho ful mibin tameya mibinni kɔfta mibin dulema ɲan mibin ma koshari ma ho fata mu wiɲan a benɛ ɓa eziptiyɛn-na a zun wa'anu matete o va Ezipte fan bɛ ho mube han pla-ra so we wa'a matete